Nakotajan nakuta choko na chidii, chidii nduchi ni xhiditi nriu aque aque xhinini niú, xhin niño koja'a ketati jan, tati nani choko jan janyidoti, ta jakuu xhiti jajiako ján ndana tité xhidoti kuan nó ihoti kaño ihó jan tati nravii tati yu'ó kuanto jan, dekueti jakaniuti niño tedii ñakujan xhedii tati lulujan.